Ya naban, naka jwa'n a jwa'n naye'ba, re jwa'n naye'ba yanaban xanak nit xanak re koxa xenak re wana xenak re jwa'na jwa'n naban nzynun men, iz ngenta jwa'n jwa'n naye'ba mbay na na nzynudmen re jwa'n naba'na za le jwa'n naye'ba pues nn- ngoy chole re yal naban lomen jwa'naza nde yi' nde ne men ke chele naban re jwa'n jwa'naza nak jwa'n re jwa'n nayeba.